Ny fomba fanasana lamba aminà tanana malaka anao rano, atao vovo-tsavony, atao anaty koveta, de vorahinao dix à quinze minute akeo izy an, de avekeo am'zegny mikosoka anao an hosorana savony de kosehina, misy lamba sy azo kosehina mafy an de tsy kosehina mafy, misy lamba azo kosehina mafy de kosehina mafy, le sy azo ko- kosehina amin'ny borosy de sy kosehina amin'ny borosy.